E le tezoire a sun praticament due lame ficà ënsema da 'na leva no ch'a travai al cuntrari custa leva si e che cuandi ti zgnache lur a taiu, a van ëncruziese e cuindi le due lame a pasu ën sima e a taiu lon che, tipu ün föi d'carta, ün fil, tüt lon ch'a i pasa ën metà lur a lu taiu